افضل اني اقدر اتحكم في الآلات لان اهي الاشياء الي احنا نستخدمها كبشر والي تفيدنا في حياتنا اليومية فيعني لما نتحكم فيها تزيد كفاءتها ويعني نقدر نخليها تلبي كل متطلباتنا